Ia, irô fitaovan̈a fizahavan̈a fidetekitena raha ino ma zen̈y vy àby àby io ndraiky zen̈y apetaka zen̈y fitaovan̈a io zen̈y apetaka amin’olo na apetaka amy raha diretiky zen̈y. Fa hitany izio koa fa misy vy amin’ny ain̈in’olo io, ndray karakory ndray Karakory man̈ena zen̈y raha io.